A mí namás me llaman l'atención las piramis essas. Tolo demás no m'enteressa. I porcima que me cuenta la genti que tien andau pallí que golvierun con retorcijonis delo malu qu'estava tol condumiu. Amus, no sé si estuviessi malu, peru que se me quitan las ganas de preval tolas comías essas. Ya te dixi que só mu esquerosinu pala comía assinque tolo me perguntis va a dil más menus la contestación.